Anisan'ny firenana tanora ny firenenay dia- fanatanjahatena tian'ny olona manao anazy maro dia ny rugby satria misy fiteny izay hoe ambany tanàna aty aminay de ny ambany tanàna tia manao be da be an'io rugby io.